Ratiba yakwa kwa mfiri ya kawaida mfiri nika kenyi nikivukia ikero nilinukia taa kumi na ivi nikamivukia nahira uthofinyumba nhywa chai thaa tatu kana thaa nne nikamfumaho naghenda shamba kadu nikamvivia kenyi nakera kijo cha mthaghari, baada ikora kio nakora ha kijo baada ya hapo naghenda ighelaa lakini mifirilike shule ratiba yakwa nikamivukia ikero naghenda shule yategemea mifin yo na nathoma vipindi vilinga nikaami malia ithoma navivia kenyi nahira shughuli takwa fingi.